<hesitation> نعيش خير في في المدينه كبيره <hesitation> يكون فيها كلش، فيها نقل، فيها القطار، فيها طرامواي، فيها الجامعات، فيها الغاشي، المطاعم، على نعيش في مدينه صغيره مافيها.